المكونات الرئيسية ديال الكمبيوتر - بيسي- هي لينيتي سونترال وكاين الشاشة لي هي ليكرون وكاين الكيبورد -لي كنكتبو بها- وكاين لا سوري